एम्वुलेन्स भुण्या मान्सुनलाई आफत पड्या वेला जसो घाइते भया, विमारी भया तिन मान्सुनलाई अस्पत्तालसम्म पुर्युनाकीलेखा हमले प्रयोग गद्या एक साधन हो । जब कोइ मान्सु अचानक विमारी पड्या, अथवा कत्ते दुर्धटनामा पड्या भुण्या उपचार चाहिन्छ । र ति उपचार चाइया मान्सुनलाई उनको अवस्था कसो छ, तै हेरिवटे एम्वुलेन्सले नजिकका अस्पत्ताल अथवा स्वास्थ्य सेवा दिन्या ठौरसम्म पुरेइदिन्छ । एम्वुलेन्समा आफत पड्याका बेलाकी लेखा भौत प्रकारका औसधि राख्या हुनान, तसोइ सामान्य खालका उपचार गर्दु पडिग्या भुणि यन्त्र राख्या हुनान् । र खास्सै भुण्यौभुणिग्या एम्वुलेन्स को खास काम भुण्या आपत पड्या मान्सुनलाई समय अन्सार हेरिवटि अथवा समय हेरिवटि उइलाइ सक्यासम्म झट्ट अस्पत्ताल पुरे दिन हो ।